حضاش شهر واحد: تقديم وتيقة الإستقلال تلاتين شهر سبعة: عيد العرش ربعطاش شهر تمنية: واد الدهب عشرين شهر تمنية: تورة الملك و الشعب واحد وعشرين شهر تمنية: عيد الشباب ستا شهر حضاش: المسيرة الخضرا تمنطاش شهر حضاش: عيد ستقلال